Mi watan batal be garaji mi nyowta. Mi hosan garaaji chewdum mi heba batal am jungol, Chewdum. Sai mi nastina garaaji am nder vurdere bataal mai, to nasti sai mi hosa batal mai mi wata mi nyowta dum voda ngam ta lora vonna fahin.